Jo ngë janë gjithë paraç, qent janë ata më të but e ata më të ligjë, per esempiu, dipendi ka a raca, per esempiu i labrador janë një skaj më të butë e i rottweiler janë një skaj më të ligjë per esempiu, pran dipindir sempri ka si i rrinj një qent, si i educar e si i bun të riten, përç pran sempri animej janë.